تمام ايه عدد الكوتشيات اللي انا اللي هي عندي ، أنا بمتلك مثلا بتاع اتنين أو تلاتة كوتشي رياضي وفي واحد منه كوتشي عادي للخروج وفي كوتشي تاني بيسموه كوتشي شراب <hesitation> ده كوتشي مثلا ايه يعني بلبسه كده وقت الحاجات العملية اللي مثلا عايزة ابهدل فيها بس <hesitation> مش عايزه ابهدل اي حاجة من كوتشيهاتي ف هلبس الكوتش الشراب ده ، هو عملي بصراحة ولطيف ومريح جدا ف بحبه اوقات كتير ، باللنسبة لعدد القبعات بتاعتي عندي قبعة واحدة بس لونها <hesitation> بمبى ، وفي أسود تاني بس في اسود كمان بس دي بتاعت أخويا مش بتاعتي بس بلبسها اوقات ، مثلا ايه النضارات اللي عندي أو النضارات الشمسية بصراحة معنديش ولا نضارة شمسية ممكن لو احتجت باخد من أمي باخد منها نضارة مثلا او اتنين من عندها بلبسهم على اي اوتفيت عندي انا حاسه ان انا لازم البس عليه نضارة شمس او مثلا الشمس ف الوقت ده بتبقى قوية وبتبقى شكلي شيك اوي الحمد لله